Eh, anche lì gh'é tutta unna serie de terminologia che mi aiva comensou à studiâ ma oua a no me vëgne ciù in cheu. Gh'é un tipo de særa ch'a l'à doî maneghi e che beseugna ëse inta doî pe deuviâla, magara pe-pe taggiâ quelli tòcchi de legno ciù grendi, e de sære ciù picciñe.